मैं जो ची चाय पीणु कू ज़्यादा आदि छुं और चाय पीण ही ज़्यादा करलु किले की मैते चाय पयोडे आदत लगी अर मैते पसंद भी ची चाय।